Prencipalmenti valin pa cural ala genti de herías chicas o pa dal assestimientu eno primeru d'un acidenti. Es una cosa básica i hundamental enas casas, enos lugaris de trebaju, nel cochi, quandu vaigas de viagi, enas escuelas i los enstitutus. Mesmamenti enas prayas tamién pa quandu te pica una melusa, o pol campu quandu te trompiezas i t'esfarrungas las roíllas. Esparatrapu, algodón, alcol o áugua ossigená. Con essu namás ya ties lo hundamental pa un botiquín chicu. Tamién unturias palos desguincis, venda lástica. To essu vien mu rebien palos chocazus i golpetazus que se dá unu paí. I tamién se pué añidil medecinas, comu ibuprofenu, asperina i paracetamol.